Makanan-makanan tu banyak khasiatnyo bang, <hesitation> salah satu nyo tu makanan yang biso bikin badan kito kuat, <hesitation> contoh-contoh makanan yang biso bikin badan kito kuat itu yang pasti kayak protein-protein an bang, kenapo, iyo itu jugo menjadi satu tujuan bagi kawan-kawan atau saudaro-saudaro nge gym, orang-orang nge gym itu pasti butuh protein untuk nambah massa otot bang, nah jadi kan secaro otomatis ketiko massa otot nambah nge gym protein masuk banyak, membengkak, jadi tu tenago nyo jugo nambah bang, nah sebenarnyo selain daging-dagingan masih ado jugo protein lain bang, kayak ikan itu jugo biso bukan cuma daging sapi segala macam, terus telok itu bang, tempe, tahu itu tu makanan-makanan yang tinggi proteinnyo, jadi protein tu bagus untuk kekuatan otot kito bang, jadi kalo otot kito kuat otomatis badan kito jugo kuat untuk menopang iyo seharian- harian kito bang.